אני כנג’בּל מנכונש מצ’טר נענעס בצח קייאח’ד בזאף וווקט ת’א’ח’ד’ו פי ת’עלום ש’גל’ ח’תא אסט’מת’اع בעלח’ייא אמא אלנומ’ ג’אד יזיד כן מג’אש ת’קדר ת’נג’ז בזאף דיאל ח’ואג אמא אקל דרורי לסחה וטעקה מת’קדרש תסת’אג’ני ע’ליה בסאהלה נום י’مكن ת’חל’א ע’ליה אכ’תאר מן אקל.